﻿Ñandepuereko yaupitɨ jokua yandeiño, oime vaera mbae opaete ñanoi, erei <hesitation> ipuere amope ikavi, erei amope mbaetivi ikavi <hesitation> yandepuere yaupiti jokua, ñenekirei yae jokurai yande yamboataka mbae yande yeipe yave, yandeiño, yandeyeiño, ñamopiensayae, yande yeiño mbae ñanoiyae, erei yande yae mbaeti kurai oimetako jeta rupi opaete mbae ñañomoavo